Misaotra anao oh, tena tsy haiko ny hatao raha tsy teo ianao, tena hafa ihany ny olona manana namana ka, manana olona azo itokisana amin'ny ady sarotra, tena raha tsisy anao angamba de tsy haiko hoe taiza aho no nahita an'iny vola ilaina maika any ampianarana iny, tena mankasitraka eh, ao fa rehefa tonga ny avy any amin'ny neninay de averiko ny anao, tena mankasitra lesy eh!